كنفضل نمشي ناكل فمطعم هادي و نبقى بحدي و ناخد معايا شي قصة زوينة نقراها فاجواء هادئة و كذالك ندي معايا الكومبيوتر ديالي باش نخدم تما على راحتي و نشرب القهيوة ديالي فأخر الغداء و كذالك ناخد الايس كريم اللي كتيعجبني و هكا غنكون مستمتعة اكثر من انني نمشي نشوف فيلم بوحدي